الكلب يوميا يحتاج على الأقل ثلاثين دجيجة إلى الساعة يوميا من التمرين، سواء كان مشي أو لعب، لكن بعض السلالات تحتاج تمرين أكثر علشان يحفظون على نشاطهم وصحتهم، لأن كل- كل <hesitation> كل نوع يختلف عن الآخر. <hesitation>